Nnang hotom oharaha, sa nang hotom aharaha re, egbee jem ani re nzazana ara hotum nta nzazana ara hotom gwen nere, egbee jan ku bha otom kwere saa nong sẹẹ re e e et etom inweru evee nyi enaranaro, ejrajeji evee saasaa o seeje jire evaa esaasuao er egbee jen jen era anvo bha saa ebhome bha otom ejero eva nyi bee, enyi bee egbee ja bee ara baa hebhome sen nere. egbee jere uruu gwo ro baa doo bho ora saa kubo anag ne ayina anoo gwo ro ji, anang hotom kwen nere hadaam bha rofem avaa bhovenevene aro yem anire anoo ara maamaa bha mone ashashi bhoron o. Ovaa bhovenevene anyio ama kpaa hozaa, bhovenevene faa mo nyi re saa bho vaana vaana vana, ma paa azaa maji bha don. Ma saa nang hotom kwere aro man saa nzazana bha kwe o oja kpaam ma nire mbhom hotom kwere hoo naa hamaa hopee kwara okubho ora o egbee jere ayina onoo gwen gwen gwo soro ji nta saara nyi hotom kwen ne, okubho nang ne re soo zuzuma ara ja bhoven aaton havava kubha nang, baa usere bhahumo ntara ji bhoti eehan no ba usere bho roo ikaa bho nyi abhaven anire, bhausere bho roo Ekpakpa turatu aajun adaa tuu je asaa bhu daa ikaa mee ku bha eyong. Soa royina ikpaikpa jimo ara iduduo gwen gwen asaa bho inwe aji re aja oro izum or ji oyeo re de nyenyea, odoo onyi evurere saa nyenyeo tutututututu ji tututu o. Kpam ne re aru moroo otam kware honaa, nkubha maa bha rehoro, reho saa re uruu sookaku bho bha tom kwe kwa reho re, saa naa kwe, nwap iwa, ntiwa maa taano na saa bha afa, bhi wap isuro rhinko isuro ntaano, bhiwap ikpoma nkoo ikpama ntaano, otoma je ja zira nsazana bha otom ma kubha maamaa re sizirii daam baisoo, isoo hinku baohora, nyina egbee egbee abhobee. Onoo unno egbee jem zizira avinene oyie yaisoo kara maa atom oni moda, saa bhiku bha num isoo, saa bhi naa afen egbee bhinrai nvenene egbee jise zepo mạạ igbee jisi nzebo onoo ewoo baisoo hunfi anu o saa bhi nang hotom akwum baa isore mene ntaa saa raa udam o and hibhaa siim saa naa hotom ku bha nang ne re saa ziraa nu etoma ajum bhaohora, bhimaa bha nhoro agbee sibaa bho me aa saa bhi naa hotom abuwum bhaiso onmoneo